Denmarkiniii adhaa ishia khabdhii adhaa ishian birria won irthii bekhenu lilan mambo literaturethi disgn iyo arthi iyoo sagale ishin nyathuye aminen dhub won lila famili faan woth jebithee ama ghamad ama inamaa huji wolin midhase wol fedh wonthan faaa lila fan jirthiye aminen thaa dhibin mambo disgnen lila fan jirthi mambo woijarsathi woo chorathi lila fan jirthi inamaa akhii jorgen utzofaa aminen ingels faa inamaa sunn lila bekhen sagale ishin nyathu eee new nodhik yedheni nodhik